द एकदेमिच् सुब्जेक् बुन्ग्धोब्ल, गुबुन्-गुबुन् रखम्नि सुब्जेक् थये, अरो बोइहबे गुबुन्-गुबुन् क्लसौ, गुबुन्-गुबुन् स्तन्दर्दौ, मन् त्सए सुब्जेक् थये। द जेरे हि जहि बै, <hesitation> सुब्जेक् फर जेरे मथ्स्, स्चिएन्चे, एन्ग्लिश्, हिन्दि, सन्स्क्रित्, मुसिच्, छोम्पुतेर्, बिदिन <hesitation> बिदिन गुबुन्-गुबुन् रखम्नि सुब्जेक् थये, अरो बिदिन क्लस् लन। भिदिन क्लस् बिदिन सुब्जेक् फर जेलय् लन्ग् बैथये, गुझु थकनि फोरय् लन्ग् बैथप, गुझु-गुझु थकनि, बेग् गुझु-गुझु थकनि बिदिन सुब्जेक् अल्द-अल्द मन। अरो बिदिन फोरय् नेहपे अल्द-अल्द जये, सुब्जेक् फर उबेरे अल्द-अल्द जये, द सब्, कोलेस् मनि नहि लगे-लगे, द स्चिएन्चे अलद जये, चोम्मेर्चे अलद जये, अर्त्स् अन्द् थे अर्त्स् अलद जये, बिदिन अर्त्सौ हिस्तोर्य्, पोलितिच्, <hesitation> तेछ्निकुए, बिदिन चोम्मेर्चे <hesitation> औ जये बै, बुसिनेस्स् स्तुदिएस्, अच्चोउन्तन्च्य्, अरो स्चिएन्चे औ जेरे बिओलोगिचल् थये, बिदिन गुबुन्-गुबुन् रखम्नि सुब्जेक् थये।